لا يجب ان يملك الافراد حق البلد اللذى يريدون العيش فيها لان هذا سيلغى معنى الانتماء و معنى الانتماء ان ايا كان البلد اللى انت اتولدت فيها و عشت فيها لازم تكون بتحبها زى ما اهلك و اجدادك كانوا بيحبوها و كمان هيبقى عندنا مشكله تانيه ان لو الاشخاص اختارت البلد اللى هى تعيش فيها ممكن بلد تكون متكدسه جدا وبلد تانيه تكون فاضيه جدا